Ndryve shumë që kur u njohëm... për mirë, sigurisht! Është bukur të shoh sesi po rritesh dhe bëhesh gjithnjë e më i sigurt në vete. Më pëlqen të shoh si përballesh me sfidat me më shumë qetësi tani.